מוכראן משית לספרו ו האד מדינה זוינה בזאף פיה נוסמאט נקיה ו נאס דרף תמשית פי סוק אלקדימ ו שרט אתאי מע אללוז ו דכרתי באלייאם דיאל גדי מןבעד משית לפאס דרת דורה פי אלבלידה ו שרית שוייה דיאל אלחלווה ו ראג'ע חסת בראסי רגעת לגדור ו קול לחזה הייתה עמירה בילברקה ו אלנוסטלגיה אינשאללה נגיד נג'ע להם על קריב.